बल्डोजर कहलके भरिभरकम मेसिन हे । जउन खास करके डगर बानइक तहिन प्रयोग करल जिता आउ जाके घर बनैना होइल, घरके जग खुदना होइल ओमने फे बल्डोजरके प्रयोग करलजिता । बल्डोजरके काम कहलके माटी खुदना रहता । अइस्तहिं डगर बनाइ बखत, नाली बनाइ बखत या माटी एक ठाउँति दोसर ठाउँमे सारे बखत आउ मिलाइ बखत बल्डोजरके प्रयोग करल जिता । बल्डोजरके काम कहलके सबसे जेदा माटी खुदनामे प्रोयोग करल जिता आउ जाके माटी मिलैनामे, डगर मिलैना काममे फे प्रयोग करल जिता ।